Tib minn pasens <hesitation> tiene ke guꞌnn minn gilxkabu p orke guꞌn c̲h̲eꞌn zuꞌnn yud minn, porke biꞌltsa pasens minn kwalkier guꞌn guꞌn zakda dzakda minn guꞌn guꞌnn minn enfrentar tiene ke gap minn pasens dzekna ic̲h̲ëwu ic̲h̲aꞌkë wen o gobias minn par lëꞌ ic̲h̲ëwu ic̲h̲aꞌkë wen biꞌltsa lëꞌ minn <hesitation> giobna lëꞌ minn ineꞌ ske <hesitation> sialaná o ske <hesitation> gobiasdac̲h̲aná ic̲h̲ë gunu wenda nak porke sino ic̲h̲ëwu xc̲h̲aꞌkë lëda lo minn saꞌda lëꞌ tib minn pases tiene ke stseꞌd minn gunu nikl c̲h̲obias minn nc̲h̲oꞌb tiemb o <hesitation> xkimbias minn biꞌltsa bekwaꞌn bekwaꞌn ziꞌd lo minn tiene ke c̲h̲ap minn pasens, dzekna lëꞌ ic̲h̲ëwu wen xc̲h̲aꞌkë.